Karazagna paty ndraiky zegny misy ny paty lafariny de regny ilay vangaina amin'ny kilo regny de misy spaghetti koa le mifono agnaty sachet regny de maro karazagny be, de misy koa ny makarony mifono agnaty sachet ka.